Mullõ miildüs iks inämb sääne pillimäng, selle et ma olõ harinuq tuud, kitramäng. Samal aol sääne vana leelolaul miildüs mullõ kah hindäl lauldaq. Et ei tiiäki, kumb inämb.